Tórå çiáã tsùâ çiúã jñínã, tórå çiáã tsùâ çiúã çióâ, tórå çiáã tsùâ çiúãjñánâ, tórå çiáã tsùâ ñínâ, tórå çiáã tsùà, <noise> tórå çiáã tsùâ çíã çiáã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ kounã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ toúnâ, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ nenå, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ çínã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ ñánã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ jñínã, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ çióâ, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâjñánâ, tórå çiáã tsùâ çíã çiáã tsùâ ñínâ, tórå çiáã tsùà, tórå çiáã tsùà tsùà tóhå loè, tórå çiáã tsùâ tóå loè kounã, tórå çiáã tsùâ tóå loè toúnâ, tórå çiáã tsùâ tóå loè nenå, tórå çiáã tsùâ tóå loè çínã, tórå çiáã tsùâ tóå loè ñánã, tórå çiáã tsùâ tóå loè jñínã, tórå çiáã tsùâ tóå loè çióâ, tórå çiáã tsùâ tóå loè jñánâ, tórå çiáã tsùâ tóå loè ñínâ, iã loúã. <noise>